بفضل إنه أزيد وجتي، فالوجت هو أغلى شي نمتلكه وكل لحظة تمر ما ترجع، وإذا كان عندي وجت أكثر أجدر إنه أراجع شغلي وأتعلم أشياء جديدة واجضي وجتي مع العائلة والأصدجاء، فالمال يأتي ويذهب و لكن الوجت ضايع ما يرجع فأنا أجدر بالوجت إنه أزيد دخلي وأستثمر الوجت بشكل أفضل لتحجيج أهدافي، فالحياة تحتاج إلى توازن والوجت هو الأساس.